Tiisi zo'e mɛ duniya wa zuo. Tu tari kinkalega, tara dua, sinsabega, gĩa, zãama,. Tara <hesitation> si'a, tara nim. Tu tari tu'a, tara kinkaŋa Tara leemu tia, mɔnkɔ tia, tara guŋa. La tiisi zo'e zo'e. Tiisi zo'e mɛ.